א דשיראף בענעפיטירט פון זיין לאנגע האלז אז זיי קענען צוקומען צו עסן אויף הויכע פלעצער און הויכע ביימער. אויך קענען זיי זעען די חיות וואס זייי דארפן אוועקלויפן פון פון זייער ווייט און זיי קענען אויך זיך קריגן מיט זייער האלז.